Alo primeru que hagu es de salil pola puerta la mi casa pa vel si ena vezindá estamus tos igualis. Perguntu alas mis vizinas a vel si tién lús o no. Aluegu me hagu a mi i ala mi novia unus bocaíllus pa merendal i l'echu manduca alos gatus. P'acabijal me vo cola quitarra ala praça'l puebru a cantal angunus descantis p'assín sacal ala genti dela aburriera.